Agarda yerdagi eng baland cho'qqiga chiqishim kerak bo'ganda safarga birinchi navbatda o'zimni vavfsizligimni saqlash uchun kerakli kiyim va arqon va shunga yarasha poyafzallar bilan tayorlangan bo'lardim.